छोमेद्य् मोविए अर् द्रम मोविए नि बित र वन्ग् चोमेद्य् मोविए क बन्सिन् प्रिपद् कलमु करन् चोमेद्य् मोविए अव् बिसे फोन्त् है। अर् बन्सिन् मजए फोकसन् है द्रम मोविए पर बन्सिन् द्रम थै, से तुकन्ग् बर द्रम मजए न्गुन बिकेने चोमेद्य् मोविए मजए न्गुन नैन बिकर नेअन्ग् चोमेद्य् मोविए कसो इस् कलमु कन्।